عشان اغير حفاظة الطفل اول شي احضر كل اللي احتاجه من حفاظة نظيفة ومناديل مبللة وكريم ترطيب، اول ما نحط الطفل على سطح مستوي وامن، وافتح الحفاظة القديمة وامسحه بالمناديل المبللة، بعدين ارفع الجزء الخلفي من الحفاظة الجديدة، واحطها تحت-تحت الطفل ثم اطوي الجزء الامامي فوقها، واطرح الشريطين من الجنب.